Ep taem nah uring e wowo dira e tete dira atangtang lik ep wol nah uring a burun tar. E tete ap e wowo ap on ep taem nah aburun. El wok i larning ap on ep taem nah aburun. Na ep barsan e rak sur uh na uh burun bel inap ol long kapit arin. Ting senacoh arim gong uh sisirok na uh re ep barsan. Barsan na ku rak ol taulai on ap besen uh nap. Na ku lamtin ap ku re kaben oh ku sasam ap ku parai a bra ap ku tasimon kanak nah uh ku nap mah kon taulai. E wan dira e tete dira ki warah oh na el rak lar ning, lar uh ning uh haning an sukul gong uh haiapiang kapit sur ol taulah. Ma ol ninga basa ol tur akak sen ep fain el tabar aisi uh. Ap ol inan ap ol lamtin akak sen ku nap ol taulai ap ku nap kon toloi ep wur ap ku nap kon kes main ep tarai taman oh ep tarai tan on ep rah. Oh kon lukaot ep fanat ap i kol rak sur ep barsan el rak sur uh. Wan dira e tete dira wara na ep barsan i rak sur uh ap na uh mamati, na ep fain i matiti ap el warai kel turai kamlaie mah. Nah kel turai ki rash. Ep baran momol mah ining e tete ki wok i. Na ki hum kamlaie ap ep barsan ning kel lili wot samah. El lili wot ning ap ol nos sah nah el turot ting han matarumai ap el warai uh sah ari mah dara ki han. Iah ka rak mah sur uah na nah ol matiti i mah i kel rak laulau tau sur uh. Oh nah uh ep rak kol numi sur i ep barsan ning ap i ol wok isah oh tol sah kamlaie ap ep barsan ning i matiti tar uh ning el lili wot mah ting an mataruami mah. Ap ikep pas uh sah ap amra ki kes kiom amrah ki armuri amrah ki wok barim. Amrah ki borbor kiom amrah ki tol ep rumai amrah ki wur tik ep barim aivum rau. Amrah ki gat barim, ep rumai amrah ki gat boroi. Ap na ep taem on ep rere baran mah di ki gar mah. Taem nah del stat redi mah di ki stat maling. Wok ep ran ep sah mah ning. Del patak dot kai boroi kan lon toh bak ap del redi baranangan. Dit kel gar mah del sukai soi a balbal.

Kastam momol saloh irak sah lar ning ep taem na ning i mat. Del los pasi de wot del kes ubah alari on ep bong. El inan katingkai tarai dit el kes alari dit el los sen toh baranangan kating on ep ngasin ep minat gau. Bar bun bar wan dit el kes alari ep tarai rop moso. Kai nanat metek kai nanat gurar metek. Dit el kes alari kuk anguan bong. Palas kobot di hakas di pori ap e keskes ubah saloh on ep rah ning. Del mak ep por minat del wanwan per on toh lakman. Ap del tol ep ngasa el nap tipukus tong talang. Oh katah dit el wotwot tingau ep minat gau. Ap dit el tol sararai ep ngasah el rop on ep rah. Tarai on ep keskes ubah dit el wotwot sen on ep rah. Del tol baranagan lik sen ngan dit i. Kes ubah angan gang tea ap e borbor palas kobot del sol lik ap del his lik sen katigau. Irak saloh keskes lik sen on ep ubah angan lik sen. Palas kobot dit el hisis kating on toh matarumai wok ning i tol kok baran. Del bonbon liki sen nak nah a tan bun mah. Bel unap ol wur barim bel unap ol parai ep iah wur. Ap bel inap ol wok mah ol han lik sah ol kep baranangan lik ap ol lalaum liki sai lon barim. Ap ol wot his tim lakman ap el han ap el nap on el ruru wik ap el inan ap del patar mah ep kirai mah kon amanlar mah ining. Api di kel patak kiom kai gurar dit kel tol ep ran. Hangnai baranangan kiom katim lakman patak pit pakan kiom ep tarai rak lon toh bak. Ap del bak kiom tar dit ap nah ep namba kai boroi. Ki nap mah ning ap el inan ap wara ep kes bong ep daut bong ap ep amanlar latu on ep kirai. Api i bar wan katong mah on ep bon ep iaiauh katim han pal. Ap bar bun dit kel iauh boroi tim han pal kes bong daut bong. Bar wan dit el kuk ep baranangan sah katim an pal. Ap nah ep kes ning di tat soi ep ran boroi dit angan rarakai tar bar bun dit ki daut mah. Nah dit daut, daut, daut ap el nap on ep kirai. Kirai on ep barsan ning dit el wot, del nangnang sen dit el wotwok rop. Nah di ki wotwot lar nah ap di ki kep soi kai boroi lon ep bak. Palas kobot kai tarai dit dot soi kai boroi lon ep bak katim han piu. Dodot dodot sau rop on kai boroi ap nah dit togoi arap i ting han batan pal. Di togoi kai boroi ap nah i nap tim e sitning na dit nos sur e taman dit oh dit puar on i ning ep barsan ep silik. Na dit puar on ining ep barsan ning. Dit kel han dit el pasai ep boroi na i nangan ep silik on. Pasai i dit el parai ep matan tip dit el parai ep kaukau ap del parai lakan ep boroi ning ep naul lon mah ining. Naul mah anun diat tan i anlakan ep silik on diat. Ap el rak sah ning saloh kel anot kel pasai i el amber on ep matan tip el ambar on ep mani oh ep rat kaukau oh rat tapiok. Amber on tingau main ep boroi ap el pasai ep boroi. Ki nangan ep silik. Pasai arop i ap nah i rop! Eh ep wol on ep mangis tostos maloh on ep tarai. Dit el amber on ep matan tip dit ep baranangan ep sah mah ining dit el amber on tingau lakan ep boroi. Arop soi larna ap nah di pasai boroi rop. Ioh bar nun dit warai sah kai nanat amat lolosh mah katong lakan ep ran. Tui soi tar ep iah ning. Nah dit los kai boroi lar nah ap sisik sisik rop lar na ap di ki iaiauh. Bar wan dit tui sah ep iah siling kon ep kaukau oh ep tapiok. Kai gurar dit iaiauh kai tarai dit iaiauh rop, kuk saloh toh sospen baranangan katim lon pal. Ap nah kai tarai dit maling han ap bar wan bel dit apilai lik ep kuk bel dit manau. kuk sah, kuk sah tuk ting toh baran i rop gau. Tarai bakbak dit ki wotwot main ep kaikai ap ep baranangan kating lakman, ting han matan pal. Nah dit wotwot rop ting han matan pal ap bar bun dit warai sah kai nanat pal ap bar bun dit warai sah kai nanat amtoh tatat. Tatat rop i han katim han matan pal, lolosh on kai boroi katim. Bar wan katamah pirim on ep baranangan mener. Katim an pal ap di kokot kokot. Di ragai ep kaikai di yar ngan bar wan. Yar pal pakan ngan bar wan ap di han di paparai on toh baranangan mah. Togoi ep baranangan ep tapiok ep kaukau ep sigapu ep samah. Ep piam ep kat on ep boroi kasai lakan. Bar wan dit angan rop dit ki sasak mah bar wan on ep boroi mah. Sasak, sasak, sasak, sasak rop akak sen ap oi war talas kalakan. Mangin war talas katgau lakan. War talas rop arin ep tarai, kai gurar bar wan irak aning atong akak on ep baranangan dit ki woto an main. Nah dit iaiauh dit tol lik katingau ap iwakak mah ap dit ki inan di tar ep rah akak arin dit ap dit ki hisis kating han lakman anun dit. Dit el wot kating on toh matarumai dit iaiauh oh dit kuk dit ki angan on ep rah. Wot kating an pal, palas kobot ning pit piam saloh oh ep kaukau. Siling saloh kotkot ep bal rah mah ining kon ep las baranangan man ining, sar lakman mah. Na di iaiauh ep tarai dit han dit lolos oh dit galas. Dit his dit sarah ep peler oh ep langai oh ep sis oh kating arin bar wan dit el kuk. Met el tutun. Ap el rah mah ap kai tarai dit kel wotwot mah. Wot koim lik mah ap bar wan dit kel tatat ep baranangan ep bal. losi katim han pal dit el tol sarari ap dit kel angan mah. Nah dit angan rop ning bar bun dit ki tar mah ep warwar arin kai nanat metek. Kai taman kak metek bar bun. Gong ati ep ianian boroi oh kinau boroi ap kku ian maskai gong ati ep toltol ning. Ep boroi uh tabari kon wok kastam oh ep sah na uh tol i na i laulau ap isah ep boroi kon atostos i. Bel ol sarai tok baran mah uh sarah tok sah lar ep boroi aning han matarumai. Ap uh atostos toh sah nah bel i tostos an matam. Ap ol kep soi ep mamat on isah ep boroi ning na gong uh ian liki, gong uh amarsai dit. Nosoi ep baran ap ol nosoi orsai aningau el lamtin. Kating na ep matan dal di iauh i gau ap di kot sarara ap di tabar ep tarai. Ap uh angan ap kai tarai dit ki masur ap dit ki inan sarara.